Ny firesahana amin’ny zanaka isan’andro no vahaolana tsara indrindra raha te hiala amin’ny fampitahorana sy ny fampijaliana ataon’ny mpiara-mianatra aminy any am-pianarana. Satria an <hesitation> raha ohatra ka tsy mifandray tsara ianao sy ny zanakao dia mety hatahotra izy hitantara ny olany aminao na <hesitation> hoe menatra koa izy hitantara an’ilay izy. Fa raha ohatra kosa nefa nareo ka manana fifandraisana tsara dia tsy hisalasala mihitsy izy hiteny hoe izaho misy an’izao na izaho misy an’izao rehefa any am-pianarana.